<noise> nu ntiɨ yuku kuí te nu nu kuún saú chi ɨó va'ɨ, te nu tuaá saú te ni ntɨɨ ni ka ichɨ.